काबर मोला परेशान करत हास। जब मैं बोल देहे हो इक्के बात ल बहुत मत दोहरा आऊ एक के चीज कान में बोले से दिमाग खराब होते। जब मैं तोला नि जानत हो तो काबर परेशान करत हास।